Ja satinuyo ntaku kuu ja nestayo ini veleyo, va sera ntakuo tuto kint te kuu ini liulu kuu te situu liao takimi tadi noo to ini veleyo te naata ntiku veiyo eli yua kua jatiiin takuni xii take yoto keeiyo ya´a te kaiiyo ntaku staayo chi kuu saa ntaku yua va, vola jiito yato veleyo, kuu jiito ini veeyo, jo jatiunyo ntakaa snataayo jii.